पालतू जानवर रखना एक जटिल नैतिक मुद्दा हो सकत है। जिमे कई पहलु शामिल हो सकत है। जब सवाल की पालतू जानवर रखना नैतिक है कि तो कई शोधों से यह साबित होत है कि पालतु जानवर रखने से मनुष्य की मानसिक या शारीरिक सेहत में सुधार हो सकत है। जो जानवर उके मालिक को प्यार समर्थन और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करत है। पालतू जानवर खासकर कुत्ते बिल्लियाँ सुरक्षा और हिफाज़त में भी <hesitation> मदद कर सकत है। ये जानवर ना केवल घर की सुरक्षा करत है बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप में सहायता प्रदान करत है। अगर पालतू जानवर को अच्छे से रखा जाए तो सही खाना चिकित्सा देखभाल और प्यार दिया जात है। तो यह उनके लिए <hesitation> अच्छो हो सकत है। बहुत से लोग अनाथ आश्रम में जानवरों को अपना और सुरक्षित घर देत है।